Fomba fandrahoa sakafo sambihafa zany mba ahazoany hagn- hagnitriny tsirony sambihafa de sy ampitovisiny zany izy fa ova gne karazany, ohatra zao <hesitation> karazany raiky <hesitation> karoty, karazany raiky pomme detera, karazany raiky beteravy, karazany raiky harikô vera, le sy mitovy karaza zany gn'atambatry amizay ary samihafa e lokony amizay mahazo sirony sara.